هكا وقت الهجرة نتاع الطيور وكل شي ، فما عائلة نتاع طيور جاو في عوض ميهاجروا الطيور الكل تلموا باش يهاجرو ، وهوما معاهم من بعد داروا مشاو في طريق اخر ، ومعرفوش كفاش يتصرفوا ،تفرقوا عن الطيور لخرين ، وقعدوا حايرين شنوا باش يعملوا ، لكن هوما حبوا يسألوا أكبر واحد فيهم وهو القائد نتاعهم وكل شي ، وبداو شويا بالشوية يتبعوا ويرسلوا وخلطوا عليهم.